يوم من الأيام كنت مسافر لدولة أفريقية, وصلت ليها في الظهر والدولة مو معترف فيها, وكنت مسافر أبغي مغامرة فيها تجربة جديدة, ويوم وصلت المطار كان الوضع بسيظ والمطار صغير, جاء السائق وداني للفندق. المهم كنت رايح اشوف شنو هذي الدولة عندها من اشياء غريبة وعلموني عن شي اسمه الزئبق الاحمر, وراوني احد يبيعه. مر علي الفندق وراواني اياه وكان الشعور في المكان وكأنه صار حار معى ان المكان بارد مع انه كان المكان بارد وكأنه في حضور غريب, وليلتها قبل لا انام حسيت انه في حضور داخل الغرفة بشكل يثير الرعب, وروحت الى زميلي في الغرفة المجاورة ومع الكلام معاه حصل نفس الشي له بالضبط.